د قلم د کارولو طریقه ساده ده قلم په ټوله کې یاد اوسپنې اویاهم دپلاستیک څخه جوړ دي چي د پوښ لاندي یوبل نري پیپ لري چي هغه د رنګ څخه ډک دي کوم وخت چی تاسی مکمل قلم په ګوتو کي ونیسي او پرکاغذ باندي راکش کیي نو ددوی هغه ګردی چي په څوک کي موقیعت لري هغه ګرځي .او په نتیجه یی خط پرکاغذ پاته کیږی